ଭାରତର ରେ ଇତିଯାଜ ଭୋଗତ ଅଚ୍ଛା ହାଜୀ। ସନ ଅଠାରସ ଔର ସନ୍ତାଵନ ରେ ଗୋ କ୍ରାଂଟୀ ହୈ ଇତିଲା। ଜୋ ଠାରେ କୀ ସୈନିକ ମନେ ଇତା କହୀ ଥିଲେ କି ହମାଂକର୍ଥୁ, ଜୋ ହିଂଦୂ ସୈନିକ ହୈ ଚେନ, ହମାଂକର୍ଥୁ ଜବ ବାମରେ ଥିଲ ଛୀଲନ, ହୈଟା।